Një tharëse lesh është një makinë që fryn ajër të nxehtë për të tharë lesht e lagur. Kur e ndez, një ventilator brenda shtyn ajrin përmes një rezistence elektrike që e ngroh atë. Ajri i ngrohtë më pas del nga gryka dhe i than lesh drekj.